Shikhaya liala khabili khalaru khanne kharana sita saba munane tisii ekhumi ekhumi nende ilala ekhumi nende khabili ekhumi nende khataru ekhumi nende khanne ekhumi nende kharane ekhumi nende sita ekhumi nende saba ekhumi nende munane ekhumi nende tisa omakhumi kabili amakhumi kabili nenda ilala makhumi kabili nenda kabili amakhumi kabili nende kataru amakhumi kabili nende khanne amakhumi kabili nende karano amakhumi kabili nende sita amakhumi kabili nende saba amakhumi kabili nende munane amakhumi kabili nende tisa amakhumi kataru amakhumi kataru nende ilala amakhumi kaaru nende kabili amakhumi kataru nende kanne amakhumi kataru nende karano amakhumi kataru nende sita amakhumi kataru nende saba amakhumi kataru nende munane amakhumi kataru nende tisa amakhumi kataru. Amakhumi kanne nmakhumi karano nende ilala amakhumi karano nende kabili amakhumi karano nende kataru amakhumi karano nende kanne amakhumi karano nende karano amakhumi karano nende sita amakhumi karano nende saba amakhumi karano nende mnane amakhumi karano nende tisa amakhumi sita khuba khurire sita amakhumi sita nende ilala amakhumi sita nende kabili amakhumi sita nende katalu amakhumi sita nende kanne amakhumi sita nende karano amakhumi sita nende sita amakhumi sita nende saba amakhumi sita nende munane amakhumi sita tisa khuurire sabini sabini nende ilala amakhumi sabini nende khabili amakhumi sabini nende katalu amakhumi saba nende kanne amakhumi saba nende karano amakhumi saba nende sita amakhumi amakhumi saba nende saba amakhumi saba nende munane amakhumi saba nende tisa amakhumi munane makhumi munane nende lala makhumi mnane nende khabili makhumi munane nendekhataru makhumi munane nende khanne makhumi munane nende kharano. Amakumi munane nende sita, amakhumi munane nende saba, amakhumi munane nende munanae, amakhumi tisa nende tisa, lwakhaula makhumi tisa, haya makhumi tisa need ilala, amakhumi tisa nende khabili, amakhumi tisa nende kataru, amakhumi tisa nende khanne, amakhumi tisa nende kharano, amakhumi tisa nende sita, amakhumi tisa nende saba, amakhumi tisa nende munane, amakhumi tisa nende tisa, khuurire emia endala.